موسمی حالاتاں بارش، برف، شیلونیاں آون تے پردوشن دے کارن کرکے میں ایہہ کجھ بدلاؤ سمجھ لیندا۔ برکھا تے مانسون اس دوران موسم نِمّا تے ٹھنڈا رہندا۔ گرمی دا موسم تابمان بہت بڑھ جاندا ہے دھوپ تے گرمی کارن۔ لوکاں نوں جوکھم دا سامنا کرنا پیندا ہے سردی دا موسم۔ اولے، کڑک تڑاکاں تے سوکھّے الٹاں تے اَن موسمی کوالٹی نال سٹورم نِیاں لنگدیاں نیں۔